द द्जोब् बुन्ग्न थन्ग बिल गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि द्जोब् थैअ, <hesitation> जेरे मनगेर् थैअ, बेन्ग् परओ बेन्ग्कर् थैअ, अरे सेचुरित्य् गुअर्द् थैअ, पोलिचे ओफ्फिचेर् थैअ, अर्म्य् थैअ, बिदेन गुबुन्-गुबुन् रक्सम्नि द्जोब् थैअ। द आन्ग्बजन्ग्मन् नै द्जोबन् जैबै ऐदेल् जैक, <hesitation> जैक आन्ग्बजन्ग्मन् न, <hesitation> दे द्जोबन् जैबै, द पोलिचे, पोलिचे बुन्ग थन्ग ब द जैक सेर्विचे थन्ग बुन्ग, पुब्लिच् सुर्वेइल्लन्चे थन्ग बुन्ग, त करन जैबै। <hesitation> जैबै गोवेर्न्मेन्त् द्जोब्, द गोवेर्न्मेन्त् द्जोब्, पोलिचे जैबै गोवेर्न्मेन्त् द्जोब्, द गोवेर्न्मेन्त् द्जोब् ब मज् सेचुरित्य् थैअ, जेरे पेर्मनेन्त् जैअ, <hesitation> अरे मजन्ग् अरे, गोवेर्न्मेन्त् द्जोब् मुन्ब मजन्ग्, जैक मज् सेचुरित्य् थैअ। जेरे द्जोब् ब खयओ थगन्, अरे फचिलित्य् य मजन्ग्, बेने अरे।